أغرب حيوان شفتة ،يعني <hesitation> كان الكسلان، شفته في حديقة الحيوان جبل كام سنة، كانت يعني تدلي علي الشجرة بشكل مظحك، تحس أنه يعيش علي مهلة وكانت الدنيا ما تساعنية ،كنت بستغرب من حركتة البطيئة وطريجتة في الحياة فعلا كان منظر غريب وممتع ،يعني تحس إن العالم ملكة والوجت ملكة ما وراة شئ يسوية.